मोके सवेरो को खानु मसाला बाढिया लागत हए । का हेकि मसाला बालो खाना जद्धि खाना खात हए । और दिन भरमे बढिया से काम कर सकत हए । और प्रकारको जद्धि खाना खानेसे एक प्रकारको उर्जा और शक्ति प्रदान करत हए और दिमागमे फिर ताजगि महसुस करेरहत हए । दुसरी बात का हए कि मसाला बालो खाना खानापचानमे फिर मद्दत करत हए और शरिरके पाचन प्रणालि हए बको दिनभर सक्रिय बनान काम करत हए । अगर मय सबेरे खानु मे गुलियो अथवा मिठो खात हौ कहेसे शरिर थकान हल्दि हल्दि होत हए और शरिरमे ताकत को कम महसुस होत हए । तबहिक मारे सुवेरे मसाला दार खाना बढिया होत हए ओर साँझके गुलियो खाएके सोय जाव ।